استكشاف الفضاء أو المحيط، كل واحد له جماله الفضاء، يعني عالم جديد في أسرار وكواكب هذا الشي يحمسني بس المحيط عالم مختلف، مليان حياة بحرية وكائنات غريبة أقدر أكتشف أشياء حلوة وايد تحت الماء لو اختار اميل.